ग किनु विभिन्न प्रकारऊ पनीरौ नामाङ बातयोदु। प्रमुख पनीरौ नामाङ तौच इपा ता भारतीय पनीर पनीर, छेना, रिकोटा, क्वार्क, मोज्जेरेला। दौ निपी इतालवी पनीर, मोज्जेरेला, पार्मेसन, गोर्गोंजोला, रिकोटा, प्रोवोलोन, मास्कारपोन, फेटा, बफेला। दौ निपी फ्रांसीसी पनीर कैमेम्बर्ट, ब्री, फेटा, रोकफोर्ट, ब्लू चीज़, ग्रूयेर, एमेंटल। दौ निपी स्पेनिश पनीर, मैनचेगो, <noise> इडियाज़ाबाल, रोनकाल, गार्रोत्सा, महोन। दौ निपी ग्रीक पनीर, फेटा, ग्रेविएरा, केफलोटिरी, मानूरी, मिज़िथ्रा। दौ निपी अन्य पनीर, स्विस चीज़, चेडर चीज़, मोन्टेरी जैक चीज़, कोल्बी चीज़, ब्रिटानिका ब्लू चीज़। हुजु ली आदबोरो सूचि दू, ए ली दुनिया भरो कई प्रकारऔ पनीर निच।